Ya'a janchi na'a na kulon nandi, iin chí laxero'a, na na ndenchí na kalanchi firma chi nalakankachí, kalanchi carta há kanalotanchí xhi nana inninchí nuna kuyii nana lakakanchí.